Do të më pëlqente që martesa ime të ishte një përzierje e traditës dhe modernitetit. Një ceremoni klasike në një kishë të vogël, e ndjekur nga një festë në natyrë me muzikë live dhe ushqim të shijshëm, ku të gjithë mund të kënaqen dhe të ndihen rehat.